Kwplaisa jorao sal chumui uaisa borof nokbar nokbar tei twisa satung jorao chuknoha kwthar tei salni rangchak nukjago. Phiya chuknohani jorao chuknohani rangchak nukjago. Watui jorao khe uaisa ni koimung bwlai o wngwi tongo tei borof jorao khe borop wngwi tongo. Nokbar kotor khe nokbar chuknohani tei belai uatwi eba borof no romwi tongo. Nokbar kotor jorao khe kwrak nokbarni current bai nukjago tei siyari jorao dense fogni bagwi nukjakya wngwi mano. Tungfalama jorao nokbarni bisingo kwbangma wngwi tongo. Kubun tongmungrok wngkha uaisa uaisa tei nokbar bongpherang nokbar ni loui no nokbar ni chapmung khorang tei kwchangma bai swlaijak tei abo amchai tei jora bai khe swlaijago